أنا أفضل عيش حياتي كإنسان بالغ، بدل ما ظل طفل طول العمر. السبب إن الحياة كطفل تكون حلوة، ولها براءتها. بس كإنسان بالغ تجدر تحقق أحلامك، <noise> تبني مستقبلك، <noise> و <hesitation> تكون عندك حرية اتخاذ القرارات. حياة البالغين فيها تحديات، لكن فيها فرص أكبر <noise> لتطوير الذات، والعيش بشكل كامل. <hesitation> الأطفال ما يقدرون يتحملون المسؤوليات، أو يحققون طموحاتهم.